leddi Colombia ni leddi un bo de ɗiɗo mari al'ada, al'ada tarihi himɓe na'ne, de ɗon mari al'ada sosai, himɓe mai ɓe ɗon giɗi gamarle, ɓe ɗon giɗi gimi, ɓe ɗon giɗi be ɗon giɗi mbambu, ɓe bo vinda defte sosai ha leddi mai. Bo ɓe ɗo volla yare sosai ha leddi mai, ɓe ƴama ƴamdu ko kala iri toi, bo ɓe ɗo mari himɓe eh daga leddi sosai, al'ada maɓɓe je ɓe andiri ɓe ni wo'di al'ada waɗugo za ne ha ɓandu maɓɓe, ɓe viyata tattoo.